Laha gny fomba fanakalozako drala lafa zaho mandeha lavitsy, la mandeha avao aho amy banky any satria gn'agny ataoko mba manara-dalana gn'agny sady mba mora gny viliny laha ohatsy ka manakalo any. Bakeo aho manday karatsy na manday pasiporo. Da manday drala hi- hatakalo iny koa, arakaraky ny habe drala iny avao koa moa zany fanakaloza azy. Da amy banky any amizay manao azy.